Egipto pgua reta jae celebracion de primera, kuaretajaeko faraones reta iyipigüi oyapo reta va jaema kua familia egipcio reta ombuete reta kuareta jaeko piknis jare y plato tradicionales jaema opaete va reta jokope oi ombuete reta opaete va jokope ou va